أتفجد هاتفي تجريبًا من تلاتين لأربعين مرة في اليوم، أستخدمه للتواصل والإطلاع على الأخبار والترفيه، ما أجدر أستغني عنه أبدأ لإنه صار الهاتف ضروري جدًا جدًا لحياتك لعملك للتواصل مع الناس لمتابعة الأخبار للفيس للماسنجر، كله كله على الموبايل وضروري.